Yayakua ya yaiko rambueve ko jeta ˂Hesitation˃ oyekua reta teko teko reta yandeve jeta ˂Hesitation˃ ipuere ra yavai ñamae je, aikatua ayapo, seaki aja se atei aja kua ayapo, pe pekirei ño ma ayapo kua ˂Hesitation˃ jeta vaereta uaja jokua